ساعات العمل... مافي ساعات عمل محددة على حسب أحيانا من البيت أحيانا أشتغل برى، الاجازات أحيانا يمر سنة كاملة من غير ما آخذ إجازة.